Bueno in chuún ku kuat saáyo kuaá xaán nu forma ja kua saáyo in guiso jin ka saáyo in ntéyu keo in chuún yuan ɨó xaán forma ku sa'ayo in mole in caldu xi keéyo nu ñuú suaá nu skásuyo te keéyo xi nu xa'án ió xaán forma ja keo kɨtɨ yuan jina'ati.